تشوف على حساب الشكل نتاع الـ الموبل لي عندك. مثلا، الطابلة <hesitation> تجيب تسمالا تجيب الفوقاني نتاعها و الـ و الرجلين و تسيي تشوف وين كاين الـ <hesitation> وين كاين الـ بلاصة البولون و لابلاصة المسمار و تركّبهم مع بعض و و تزيّر.